Ainemin kokore era dikuna, tana uare biran, kokore iabu mirau oge amai-amai pep nimpu noini dasit anoim pem pu noini. Na paui makasi tanan mangi nip pan oupit ne, kokore e na nima kunda ven katen, taven ai? Eran ia tabubin eram eran era <coughs> tutuon deu'o ne, e na poki uaren na uai okore paui dokaut oupan ouit. Amain e tunatan avere tupanemit o, amainim biatasin okait opabit mara karasi na tunabiom paupait mara e. E osan paui, unababit nio ne oit na o oit basibai mitoi ono okori baran nimpurai. E natero bakasi ba oi evat ne manaput ne inta, manuan. Oit a muain man mangi nip punoi? Tuke pan da. Tauno oro ban'ai, e osan eira, autu baram noi minikera manit daki ai, tunan dakim banoit ne,e maniat osan nanga pan oupis tanai apan katu'isi nanga pauit. E wan da porokoi purapin omberokin uan mm wam aus irostim e bunobin no osa reki ai. E wamit a haus dakiri nanga'u, a amtan oi beriki nian nanga panui ausipan deomaran nanga ni na osan, Oi kikion da, eram man tan dako kokorio nano batai e, okei enn era. Era muita, opuru inda. Opuru inda tan ai, redi wanapa katen ai usim popit niera e itu paui ro kakare pat kakasit era parout o ausipan osa dui'ovan. Keken, era oubobit na maua bi ta, apan katen deoman nan naisim bobit ne. E paui tan a uam astam taim erasin o pukin taim erasin o ausipan dam tan. Depuare ai, eran usim boubit e danis kurapa tapiom eran muiro kastam sait ai, usim boubit tan ne mu amai da totit ou au, usim boubit ne oua pukin taim, tatatoi motoba uru gusik o paimit ne. Ausipat ai kikipoit kakara pat mm kaka kasit, osan kakaripat tan uru biata bakasi upuru kasi oriba osipoit e eran deuman ne usim bopit era e oupio ora. E manap, era Kokori ai binekera tuna uan apaun nanai. Era tepi bakasi uka pan oupit ni era, e eran kopira inogotega eram era, apaniki. E kokori nou paui baka i oupan oupit nanga, e na oit kakatui sibun doiat apando tokepan oupit era e, a ii navan taim daran dokaut topi ni, pau avat, pau avat. Avat ne enimoi partoi okore oupat kokore ai? Era owi bakasik oupan oupit era, e manap ne kikion erasim mara pit tanai bai oupan oupit erasin ne. Koko oiran ne mara, impun ne guai wai opunda. E sa tunai van apaun nan da kokori ai, era muain pep tan manga ma mangi nip pun nai, a nuaip pemiri sin ukuai e o asuan dam party purapu nuai, tukepan oupit ton ne'ra putoku menekera <hesitation> bai'o oit kikion. Masim paui bakasim poit era'i, oi nan an untobai kokore ne e ninu ban oiran apam buk paun u bakasi mam mangi nip ait o kokore. E manap minikera apaun nan tunai e, era koko'i tanai, unta topum bunin ne apaun minekera. E manit, a uan ne dai'it tunan minekera, <hesitation> da supoip pipo nomit. E, e ostan osa ai, osoam pasibun.